<hesitation> miabe nutome afi ya, <hesitation> agble dede ta tso tso ve ye mí wɔna. Ye le nyi kele kpa kudo efiɔ. Ne efiɔ ɖe anyoa, etsia dza na afã, yidɔ xã vena afã. Ye nana bena nukua wɔna. Vɔ ne enyi be, <hesitation> eƒe me ya vayi nyo oa, nukua ŋka, etsia agbe dzadza. Ne egbe dzadza, nukua me dza wɔ oo. Nukua ma wɔ oo. Ta enyi na mawu me be nya ɖe. Le kele me loa, mɔnɔ va le ná mí Mɔnɔ tsã nyi na mawu me be nya ɖe ke va va na. Eva na, sã, mía tɔwo be gamea, mɔnɔ vana ze ɖeka le ƒe ame atɔ megbe, ye mɔnɔ ɖɔ ná. Le mía be ɣeyiɣi ya me fifia, mɔnɔ le ɖo ƒe ɖeka ƒe ɖeka ƒe ɖeka ƒe ɖeka ƒe ɖeka ƒe ɖeka ye kpo mɔnɔ le ɖɔ. Ƒe ɖeka ƒe ɖeka. Kpɔ bli yi mí ċ le kelea me fia, eta mí fã ɖe asi. Mí me nya fifia ne mɔnɔ la va leo. Mɔnɔ le nɛ. Ye ŋutsi ye ne tsia dza wu nua, mɔnɔ-eysi le na nu. Ena be mí me te ga na nukua wó oo. Nukua wó gble na. Ne mɔnɔ hã gba va lea, mɔnɔ tsã gba kpa nɛ nenea ke. Ne ema wó ku vea, ne wó zɔ̃ ɖe ɖoɖo nu ye mɔnɔa me ɖɔ o, vɔ dzadzatsia, edza ɖe ɖoɖo ɖe nua. Nuku mawoa, nene be yina ye nye ema. Kele ku fiɔ ye míawo mí dena le mía gbɔ. <hesitation> eku ɖina, eku ɖiɖi na na anyi. Kuɖiɖi nɔ ayia, ena be enu- agblenukua me nyo nao. Ye kpoa be- yea be la tsi kpo dzi. Me dza anyo oo. Vɔ ne eku me ɖi o pkoa, ne Mawu do Mawu gbe me mía wɔamenɔwó le kɔƒea me kpoa, etia dza na ɖe azã ɖe dzi azã ɖe dzi azã ɖe dzi. Kpoa kpɔ ne nye be sigbe janvier mawó nene, amewo ya tɔ agble dede ma, wó gblɔ na be avezĩtsi li. Avezĩtsi, c'est-à-dire, eƒo avea kɔɖi, etsi ɖe dza na ƒonɛ, tsaƒe wó tɔ na zo lae. Le eƒe ɣleti gbãtɔ me wan. Ne etsi dza ƒoe le janvier xe yiɖe <hesitation> eƒe ɣleti gbãtɔa ƒe vɔvɔe, le ƒe ɣleti vegɔa me kpoa, ne etsi dza ƒoe nene kpoa, etɔ zo lae kpoa, evɔ, yea ado nu. Ne edo nukua, yebe nuku enyo na